لو كنتو مضطرة اخذ معاي اشخاص عل مريخ غاح اخذ اشخاص اكرهم حتى اذا فشلت المهمة يموتون هنوك واخلص منم يعني ليش ويحد حتى يطلع ياخذ ناس يهتم لامرم معانو ياخذ ناس كا يهمونو اصلاً او يكرهم او يغيد يخلص منم <noise> لان عل اغلب غاح يموتون بالأخير